کاغذ د لرګیو نه جوړیږي، البته لرګي ټوټه ټوټه کیږي او پخیږي، بیا په فایبرونو باندې بدلیږي، بیا دا ریسشې له اوبو سره مخلوطیږي، په سیلري بدلیږي او سیلري د اوبو وچولو د پاره په سکرینونو کې اچول کیږي. کله چه وچ سه بیا د هغه نه د کاغذ پاڼې جوړیږي.